бір күн подкасты түрлі кәсіп иелерінің күнделікті кебеңі кәсіби әдет дағдылар жөнінде баяндайды
сонымен қатар олар туралы қалыптасқан стереотиптермен күреседі
бұл эпизодта аудармашының бір күнімен танысамыз
і менің есімім раянова гауһар қазір алматы қаласында тұрамын
жасым отыз төртте
аудармашы болып жұмыс істеймін
бұл мамандыққа кездейсоқ келгенмін десем болады
бала күнімде университетте оқып жүргенде мен аудармашы боламын деп армандаған жоқпын
университетті мен ыыы аймақтану мамандығымен оқып шықтым ыыы ағылшын тілін оқыдық
мектептен кейін университетті бітіргеннен кейін де жаңағы ы жұмыс істеп жүрдім біраз басқа әкімшілік жұмыстарда
офис менеджер болдым өзім
екі мың жетінші жылы мен аудармашылық карьерамды бастадым ыыы бұл маусым айында болатын
ыыы бір хабарландыруды көрдім осы аудармашылар керек ағылшын тілінен қазақ тіліне деген
соны көріп қуанып кеттім
ағылшын тілінен қазақ тіліне аударатын ол кезде аудармашылар аз болатын
жаңағы жұма күні болатын жұма күні бардым ы тест тапсыр деді
ііі жарайды деп бір жаңағы бір келісімшартты берді бір түркия азаматтары туралы ма есімде жоқ бір соны алып аударып бердім
сол мезетте бірден тексерді де жарайды ыыы дүйсенбі күнінен бастап жұмысқа кіріңіз деді
ыыы сөйтіп мен екі мың жетіден он үш жыл бойы осы салада жұмыс істеп келе жатырмын
ыыы таңертең менің будильнигім тоғыздардың шамасында ы шырылдайды
ыыы иә жұмысым жай басталады ы басқа адамдарға қарағанда себебі қазір мен бір халықаралық компанияда жұмыс істеймін
ы ол ыыы компанияда европалық уақытқа қарай сәл ы ығысып ы жұмыс істейміз
мысалы кейде он бірде болатын он бірден сегізге дейін жұмыс істейтінмін
а бір кездері он екі мен тоғыздың арасында жұмыс істедім
қазір он менен жетінің арасында жұмыс істеймін
ы бұл көбінесе менің менеджерлеріме байланысты
менеджерлер мысалы сағаты осы алматының уақытына жақын болса жаңағыдай он мен жетінің арасында жұмыс істейміз
ал егер жаңағы киев сияқты жақтарда тұратын менеджерлер болса онда жаңағы он бір кейде он екі мен ыыы жаңағы тоғыздың арасында жұмыс істеймін
ы соған байланысты енді ерте тұрамын деп айтпаймын
тоғыздың кезі біреулерге әрине жаңа тал түс сияқты көрінеді бірақ маған тоғыз деген кейде тым ерте болып кетеді
ы себебі біздің жұмысымыз жаңағыдай ыыы сағат кейде тоғызда бітпейді түнгі үшке дейін төртке дейін жүретін кездер болады
ы кейде таң атпай ы таң атып кетіп бара жататын кездер болды үйге оралып
жұмысымызға барғанда м кішкене қаталдау жаңағы ережелер бар
ы әрине камера қосулы деген сияқты
сосын бізде і жаңағы саусақпен тексеріледі жаңағы біздер і кейбір компанияларда картамен нетеді ғой ы картамен кіреді иә офисқа
а біздерде саусағыңды қойып өткізеді сондықтан ешқандай махинация жасауға болмайды бұл жерде
саусағыңды басып жаңағы м ііі белгіленіп өтесің ы жұмысқа кіргенде
одан кейін ы бірден почтамды әрине ашып қараймын
почтада маған түрлі жұмыстар келеді
соңғы үш жылда мен гугл өңімдерін аудару бөлімінде жұмыс істеп келе жатырмын
ыыы әрине гугл өңімдерінде аудару өте ну
осы уақытқа дейінгі жұмыстарыма қарағанда қиындау
ыыы гуглдың стандарттары жоғары
ы олардың өз штатында м өздерінің редакторлары бар
ы біз өз тарапымыздан аударамыз тексереміз оларға жібереміз
ы олар болса жаңағы өздерінің стандарттары мен өздерінің ережелеріне сай тексеріп отырады
әрбір нүкте әрбір үтірдің өзі жаңағы ыыы бағаланып отырады
яғни сізге мысалы шартты түрде мың сөз аударсаңыз соның ішіне жаңағы бір жерде нүкте қалып қойды немесе үтір қалып қойды деген бір төрт бес
м бес алты қате кетіп қалса соның өзі ы бұл ыыы проект нашар аударылды деген сияқты жаңағы сізге бағаланып келіп тұрады
әрбір қатеңізге жауап беріп отырасыз
ы сондай ы нелері талаптары бар
бір жағынан қуантады бір жағынан әрине қиын
ыыы бұл психологиялық тұрғыдан өте қиын яғни әрбір нүктеңді үтіріңе сен
жаңағы кейде бір күмәнданып қалатын кездерім болады мынауым дұрыс па дұрыс емес пе деген сияқты бірақ барлығы қарастырылған
бұл ворд бағдарламасы емес арнайы бағдарламалар барлығы жаңа интернет онлайн режимде жұмыс істейтін бағдарламалар
сондықтан ы қандай да бір күмәніңіз болса немесе қандай да бір қосымша немесе балама нұсқаңыз болса барлық жерде сіз комментарий қалдырып кетуге мүмкіндігіңіз бар
әрине мен бұл жұмысқа кіргенде бұл жобаны бастағанда барлығымыз құпиялық жөніндегі жаңа құжаттарды толтырамыз ғой
сондықтан енді ы ол жаққа бармай енді кішкене жалпы айтуға тырысамын жұмысымды
ал бірден ы жұмысқа келдім сосын бірден почтамды ашып қараймын бірінші
себебі ыыы кейде бір өте жылдам шұғыл тез арада жұмыс аяқтап беретін тапсырмалар болып қалады
сондықтан бірінші ы почтаны тексеріп аламын егер уақыт болып жатса мысалы ыыы офиста біз кейде кофе ішеміз әрине болып тұрады
ы одан кейін барып жұмысқа кірісемін
м көбіне менде тексеру жұмыстары болады
аудармашыларымыз бар өзіміздің
олардан келген тапсырмаларды яғни аударма тапсырмаларын мен үстінен бір тексеріп қарап шығамын одан кейін барып ыыы тапсырыс берушілер біздің үстімізден тексереді
енді мұнда бір жаңа қуантарлығы деп айтып отырмын ғой
қазір талаптар күшті
он жыл бұрынғы аударма сапасымен салыстыруға келмейді
он он бес жыл бұрынғы аудармаларда ы дәл қазіргідей қазақ тіліне көп көңіл бөліне бермейтін негізі
бұрын аударуды аударманы тексеру деген сирек болатын қазіргідей жіті қадағаланбайтын
сондай ақ және басқа да бір қосалқы ыыы нелер бар жобалар бар мысалы букмейт фейсбук деген сияқты кейде бір эппл де болып тұрады
жаңағы аударма жұмысы негізі ыыы қойылатын жаңа тапсырыс берушінің қойылатын талаптарына байланысты болады көп жағдайда
мысалы кейбір тапсырмаларда айтылады сіз мына жерде бұл жарнаманың мәтіні сондықтан жарнамаға сай маркетингтік сильде аударыңыз деген сондай талап келеді көбінесе
әрбір тапсырмада ыыы тапсырыс берушінің тарапынан жаңағы өзінің ыыы ережесі көрсетіледі мынаны былай аударыңыз былай былай аударыңыз деген сияқты
мысалы кейбір аудармаларды әрине техникалық аудармаларды сіз ыыы бір жаңа әдеби ііі сөздерді пайдалана алмайсыз
ыыы мынадай сынды деген сияқты мысалы ондай сөзді біз пайдаланушының сауалына қосып қоймаймыз
ыыы ал кей жағдайларда мысалы ыыы керісінше жаңағы айтып тұрады
мысалы гугл аудармаларында біз барынша оңай ыыы тиянақты сондай жаңағы бір қиын емес қылып аударуға тырыса түсу деп сондай о басында талап қойылған сондай
ы мысалы сіз гуглдың ағылшын тілінде жаңа интерфейс көрсеңіз ы барлық түймелері барлығы оңай оңай сөздермен жазылған
барлық жаңа хабарлар барлығы өте оңай і ешқандай да ол жерде бір ғылыми сөз жоқ ешқандай ммм немесе бір ы сөздіктен іздейтін ешқандай термин жоқ
қазақ тілінде тура сондай болу керек және ы басты талап аударма екені көрінбеу керек
ана жерге қарағанда сіз бұл о баста қазақ тілінде құралып тұрған сияқты болып тұру керек басты талап сол
ең ы қиын тұстардың бірі і бұл жобада көп дау туғызатын деп айтып қояйын енді
мынадай шағымдар келіп тұрады аударма дұрыс аударылмады деген шағымдардың ішінде мына жер қазақ тілінде табиғи естілмей тұр деген сондай нелер көп болады
басында әрине қиын болды себебі ы оған дейін мен майкрососфт бөлімінде болғанда ондай талап қойылмаған болатын
майкрософтта әлдеқайда босаң
ал гуглға келгенде бірден жаңағыдай шарт қойылған болатын
ыыы енді сол себепті әрине біз еш і кейбіреулер сұрайды бізден сендер сонда әсіресе мен гугл аудармаларын жұмыс істеймін деп айтып қалып жатсам
кейбіреулер айтады сонда сен гугл пайдаланасыңдар ма сендер гуглмен аударасыңдар ма дейді де
әрине жоқ ыыы оның үстіне бізді үстімізден біреу тексеріп отырады оны ешқандай гуглмен аудару деген тіпті ойға келмейтін нәрсе
әлгі машинный перевод дейміз қазір жаңа ыыы түрлі техникалар қолданылып жатыр ғой алгоритмдер
бірақ оны әлі қолданысқа қолданбаймыз әрине
ыыы екінші мәселе бұл жерде ыыы бірізділік аударманы аударған кезде терминдер сосын біп бірдей хабарлар шығады ғой мысалы сіз
түрлі программаны қолдансаңыз түрлі бағдарламаны немесе бір бардарламаның ішінде әртүрлі жаққа бөлімдеріне өтетін болсаңыз біп бірдей хабар түрлі жерлерде қолданылады иә
ол хабарлар жаңа оригиналында қалай болса қазақ тілінде де бірдей хабар барлық жерде қолдану керек
сондықтан ы бір ы ол әртүрлі болып кетпеі үшін әр жерде ы мысалы біздерде база деген болады
қазіргі осы он он бес жылдай болды ғой ондай бағдарламалар қолданылып жүргеніне
қарапайым вордтан бір артықшылығы ол жаңа сіз әрбір аударған нәрсеңіз базаға жинақталып тұрады
сосын ұқсас немесе тура сондай ыыы сөйлем қайталанып тұрса сол базадан сізге суырып шығарып береді
міне сіз мынадай аударғансыз осыны пайдаланыңыз дегендей
яғни бұл бірізділік деп аталады
ы әрине айти саласында ол өте маңызды нәрсе
ы егер бір бағдарламаның іші әртүрлі әртүрлі болып терминмен аударып кетсе ол өте аударманың сапасыздығын білдіреді
сондықтан бұл м біраз істі жеңілдететін нәрселер
бір жағынан ы бұл жұмыстың жақсы жағы десем түрлі технологиялармен танысасың және кейбір нәрселер тіпті басқа елден бұрын ыыы бізге келе жатады
соның ішінде жаңағы өңім мысалы әлі нарыққа шықпаса да ы біз соны аударып жатамыз
мысалы бұрында облачный технология дегендерді мысалы көп адамдар білген жоқ қой ы соны біздер ол кезде аударып жатқан болатынбыз
ыыы сол оннан басталғаннан түскі екіге дейін яғни түскі асқа дейін ы жаңағы бастапқы менің кішкентай кішкентай әдетте түске дейін кішкентай проектілер болады жобалар ы сол ұсақ жобалардың барлығын бітіріп тастаймын
ы түс қайта ғана ы осы түске дейін басқа аудармашылар аударған үлкендеу ірілеу келген жобалар келеді оларды мен тексеріп шығамын
ы осылай жаңа кішкентай жұмыстарды бітіргеннен кейін бұл кезде ы түскі астың уақыты келіп қалады
ыыы түскі асты мен көбінесе ыыы сағат ну екілердің шамасы бұл көбінесе мен сыртқа шығамын яғни ы жанымыздағы түрлі дәмханаларға баруым мүмкін
қаланың орта шамасы болғандықтан бұл жағынан маған қиын емес әрине
ы үйден кейде алып келіп тұрамын бірақ көбіне менің уақытым бола бермейді үйден тамақ пісіретін
ы сондықтан ммм шеттегі мысалы қағанат деген сияқты жерге бара саламын
ы кейде жиырма минут болады жұмысқа байланысты
мысалы ыыы ұсақ жұмыстарды бітіргенімен үлкен жұмыстар артынан жаңа ізін қуып келіп тұрады кешке дейін
бізде түскі ас уақыты бір бекітілген не емес
мысалы кез келген уақытта барып келсең болады бірақ жаңа жобаларыңа жаңа үлгеріп отыру керексін
ы сондықтан кейде мен екіде үлкен жобам тұрып қалса амал жоқ ыыы түскі ас уақытын кешке қарай шегемін
кейде тіпті кеште бірақ шығып жатамын
ы аударма жұмысына келетін болсақ ы ол біраз монотонды жұмыс деп айтсам болады
ы миға өте үлкен күш түседі негізіне
өйткені жаңа мәтінге қарап отыру керек і мәтіннің еш жерін қалдырмау керек жаңа айтып өткендей әрбір нүкте үтірдің өзі маңызды
сондықтан арасында иә мен демаламын шынымды айтайын ыыы жұмыс аздау немесе оңайлау келген жобалар болса
мен мысалы музыка тыңдаймын көбіне ы кейде әрине фейсбукқа қараймын
өйткені біздің даже менеджердің өзі айтқан бұл мүмкін емес оны түсінемін дейді
ол адам ыыы аударма жасап отырған кезде сегіз сағат бойы жаңа ыыы компьютерге телміріп отырып аударма жасау немесе оны тексеру оның үстіне ол өте қиын нәрсе
кейде біз мысалы түнімен отырып кететін кездер болатын ол кезде мүлдем шаршайсың
ыыы аударма деген ол бір жағынан миың шаршайды екінші жағынан сіз ұзақ уақыт істегеннен кейін қолыңыз ауыра бастайды тоже
қолыңыз иығыңыз қолдың буындары барлығы ы барлығы тіпті қалай десем болады қатты шаршап қолың біраздан кейін өзімен өзі қолыңыздың жаны бітіп өзі ақ бас тартқысы келіп тұратын сияқты аударуға
ы жас кезімізде ну жас кезімізде осыдан он жыл бұрын мен көп жұмыс істейтінмін өте көп жұмыс істейтінмін
мысалы жиырма төрт сағат кейде қырық сағаттай отыра беретін кездер болатын
әрине ол бір жағынан жақсы ы өйткені аударма жұмысы әсіресе қазақ тілі аудармалары жақсы бағаланатын
ыыы мысалы мен жиырма екі жасымда жаңа кірдім деп жатырмын екі мың жетінші жылы мысалы бастапқы кезде мен екі мың доллар алдым да ы бірінші бастапқы жалақы кезім
ол маған бір көп ақша ну енді ол кездегі әрине көп ақша жиырма екі жастағы қыз үшін ыыы сол кезден бастап қызығып кеткен сияқтымын да жұмысты өте көп істейтінмін
соңғы кездері кішкене азатып жүрмін себебі ыыы жұмыс жұмыс істей бергенде бұл экстенсивный жұмыс деп атауға болады бір жағынан
ы өзіме кішкене көбірек дамуға көңіл бөліп ы бір жағынан өзім оқығым да келіп жүр соңғы кездері
ы сондықтан өзімді дамыту үшін басқа жаңа кітап оқу сияқты нәрселерден көбірек көңіл бөліп
аудармашылар бір жағынан бір интроверттердің жұмысы сияқты тек қана компьютерге қарап отырасыз болды
ыыы шын айтайын офисте біздің ондай көп адам сөйлей береді деп те айта алмаймын
барлығы өзінің компьютеріне қарап жұмысын істеп отырады
ы бірақ бізде сыртқы коммуникация деген қалай болады
ыыы біздер ііі кейде бір аудармашыны сыртынан қарап отырсаң кейде күлкің келіп кетеді өйткені ы жаңағы түрлі коммуникация басқа екінші тараптың аудармашыларымен болып жатады иә
мысалы почта арқылы бізге олар сіз мынаны мына жерді былай деп аударыпсыз былай деп жатырмыз деген сияқты сондай даулар ы туындап жатады
мысалы ммм ыыы сізді біреу тексерсе ол басқаша тексеріп басқалай жөндеп қояды
ы сіз айтасыз олай емес былай деген сияқты әр тараптың өзінің бір несі болады ғой енді өзінің ы аргументтері бар
ы мынадай даже жағдайлар болып тұрады мысалы ыыы қасыңыздағы мен өзімнің ы тобымда жаңа екі адамбыз ы екеуіміз бір бірімізге сол күнде бір даулаулар туындап қалып жатады
мысалы екеуіміз о басында жаңа скайппен сұрап отырамыз бір біріміз сосын бір уақытта екеуіміз бір нәрсеге келіспей қаламыз
одан бірақ та скайпты құлағымызда жаңа наушник болсын басынан лақтыра салып былай былай ұрысып кетеміз жаңағыдай
неге олай неге былай деген сияқты ше ыыы сосын осы кеңсенің ішінде емес жаңа кеңсеаралық соғыстар да осылай болып тұрады арасында
неге ы бұл жерде былай деп былай айту керек
ыыы аударма саласы да ол нарыққа бағынатын нәрсе
аударма саласында түрлі фейлдар да болып жатқан түрлі то есть қателер ыыы оның бәрі нарыққа тіреліп тұр
осы әр әр компанияның аудармашысы өзінің аудармасын ыыы қалай десем болады ақтап шығуға тырысады
оның бәрі айналып келгенде беделге одан кейін барып ақшаға тіреледі
өйткені ыыы әр компания өзінің жобасы үшін ақша бөліп отыр ғой
і ол бюджетке сыю керек және ы сондықтан
мысалы сіз басқа бір компанияға ы аудармаға заказ берсеңіз тапсырма берсеңіз қосалқы аудармашы ретінде иә
егер одан қате келіп жатса сіз оларға айыппұл саласыз иә
а ол айыппұл салмау үшін ыыы ана жақтың аудармашысы келіп өзінің жаңағы ыыы аудармасын дәлелдеп болады
мұның бәрі негізі нарыққа бағанып отыр егер бұл жерде нарық болмаса әлдеқайда кішкене бейбіт шешілетін шығар көп мәселелер
бірақ ыыы нарық өзін жаңағы ыыы капитализм дейміз ғой өзі ережесін сол жерде жүргізіп отыр
ы сосын жаңағы түрлі нәрселерді айта кетемін түрлі қателер болып жатыр
мысалы біраз уақыттан еркектер қорқақ деген сияқты ы жаңағы күлкілі жағдайлар болып қалып жатыр
ы бұл жерде меніңше контекст болмайды
мысалы кейбір ы тапсырыс беруші жаңағыдай ііі былай жіберген болуы мүмкін
бұл жерде еркек деген сөзді мужской деген шығар мысалы бір бөлек жіберіп ана екінші сөзді екінші бөлек жіберген шығар
сосын ол аудармашы ешқандай контекст болмаған сон кейде солай жібере салады ал бес минутта аударып бер деген сияқты
сосын енді аудармашы ананы қарайды да енді ыыы ойбай мынау бір ыңғайсыз сөз сияқты ғой одан да қорқақ деген сөз дұрыс осы шығар деп жаңағы жібере салады
өйткені мен қазір іш киім деп аударып қойсам ол керісінше маған күлетін шығар деген сондай бір контекст болмай сондай бір жағдайлар болып қалуы мүмкін
одан кейінгі тағы жаңа қазақ тіліндегі аударма саласының бір ақсап тұрған нәрсесі жаңағы жарнамалар көбісі жаңа жарнамаларға күледі деген сияқты
ыыы біріншіден жарнамалар жасаған кезде ммм командалар болады иә мысалы маркетологтардың
ыыы маркетологтар слоганды орыс тілінде ағылшын тілінде жасағанда білесіз қаншама жаңа неден өтеді қаншама этаптан өтеді қаншама талдаудан өтеді
ал қазақ тіліне келгенде ондай ыыы мысалы мен бар шығар енді бар ғой әрине бірақ аз сияқты меніңше
нарық нарықты олар толықтай қамти алмайды
сондықтан ы бізге жаңағы аудармашыларға жібере салады ы мынаны аударып бер деген сияқты
и оны аудармашы бар шамасы жеткенше жетеді
а ол аудармашыны сосын бізде бес аспаптыққа үйретіп тастаған қазақ тіліне
яғни бір техникалық аударманы жасап жүрген аудармашыға ал мынаны аударып бер деп жаңағы жарнаманы бере салуы мүмкін ол оны өзіңше әйтеуір барынша аударып береді
ол дұрыс емес ы себебі ыыы жаңағы аударманың өзінің салалары бар ғой
ал енді аудармашылардың ауызша синхронды аудармашылар бар ыыы және одан кейін последовательно дейді
бірнеше сөйлемді айтып алады спикер одан кейін соны қорытып аударып береді ондай да бар
ы одан кейін жаңа жазбаша аудармашылар
мен толықтай жазбашы аудармашымын деп айта аламын
мен ешқашан ауызша жобаларға қатысып көрген емеспін
әрине ауызекі жаңағы бір достарыма көмектесу деген оларды енді мен санамаймын бұл ыыы бір карьерамда ешқандай не емес маңызды емес
ааа енді жазбаша енді салалық аудармаларға тоқталып өтейін иә
ыыы салалық аудармаларда бізде ы техникалық жаңа құрылыс ы саласы мұнай саласы бұнда көп аудармалар талап етіледі біздерде
м сосын айти саласы жас салалардың бірінде бар медицина саласында
сосын ы айта кетерлігі бізде ресурс жетпейді
ы ресурс жетпейді дегенде жалпы қазақ тілін білетін аудармашылар аз
і бұрын өте аз болды қазір кішкене қатары толығып келе жатыр қазір қазақ тілінің аудармалары бұрынға қарағанда әлдеқайда жақсы сияқты өзім байқағаным
ыыы бұл жерде сосын айта кетерлік нәрсе бар
ыыы көп адамдар жаңа шатастырады мен ағылшын тілін білемін мен аударайыншы мен аударма істейінші деп көп жаңа қолқа салып жатады бірақ аудармасын көрсең енді келмейді
ыыы негізі бұл жерде ойлайды олар мен оригинал жаңағы мәтінді түсінсем болды дейді
негізі ол бастысы ол емес
бастысы жаңа қазақ тілін білуіңіз керек
көбісі ыыы ойлайды мен жаңа ағылшын тіліне қарап айтып беремін дейді де бірақ бір жарты бетті енді ы білмеймін екі сағат отырып аударатындарды көрдім
сөздерін сөйлемдерін қазақша өйткені құрай алмайды
өмірде бірақ қазақша сөйлейді
бұл жерде яғни тіл байлығы жетіспейді деген сияқты ғой енді қарапайым ы тілмен айтқанда
аудармашы болу үшін ыыы өз тіліңде яғни сіз қазақ тілінің аудармашысы болсаңыз қазақ тілінде ыыы ыыы өзіңіз маманданған салаңызға сай жаңағы көп әдебиеттер оқу керек
егер сіз жаңа публицистиканы аударатын болсаңыз осы уақытқа дейін мысалы газет журналдарды оқуыңыз керек түрлі кітаптарды оқуыңыз керек
сол сияқты жаңа маманданған деп жатырмын ғой
құрылыс саласында мысалы аудармашы болсаңыз сол саланы сіз енді дәл инженердей білмесеңіз де барлық ненің не екенін білуіңіз керек
мысалы мен құрылыс саласында мүлдем аударма алмаймын өйткені мен түсінбеймін ол саланы
мен жаңағы айти саласында ғанамын
сол сияқты мұнай саласында да мен мысалы білмеймін ол салада жұмыс істеген жоқпын
ең алдымен бірінші саланы білу керек аударманы жақсы істеу үшін
одан кейін барып қазақ тілін екінші мәселе кетеді ол кезде қазақ тілін білуіңіз сосын грамматикалық мәселе деген соңғы мәселе болып кетеді негізі өйткені сол мазмұнды жақсы түсіну керек
ыыы сосын мынадай мәселе бар ғой
көбісі жаңа қалай тұрса солай аударып қояды
мысалы аударманы мәтінді оқысаңыз ол бірден көрініп тұрады аударма екені
мен мысалы аудармаларды көрсем ыыы уже ыыы оригиналдың қандай болғанын біліп отырасың анаған қарап
е мынау ананы негізі қате аударып қойған бірақ соны қате екенін түсініп отырасың
ы себебі жаңағы м ана жерде бірден орыс тілінің құрылымы тұрады
сосын айтасың е ол негізі былай тұрған сосын ол аудармашы былай деп аударып қателескен екен ғой деген жаңағы ой келеді
көбі әлі ол этапқа әлі жеткен жоқпыз негізі
біздер әлі жаңағы салалық аудармаларды ыыы алмаған сияқтымыз
енді шынымен дамып келе жатыр әлі жақсарып келе жатыр бірақ м жаңағы жақсы бір аудармашылар қазақ тіліне аударатын әлі де жетіспейді меніңше
сұраныс бар негізі қазақ тіліне иә ыыы мысалы сұраныс дегенде талап бар
мысалы түрлі жаңа әлеуметтік желілерде шығып жатады ғой былай деп қойыпты былай деп дұрыс аудармапты деп жазады
ііі о баста бізде жаңағыдай формально дейді ғой ы келісімшарт болса соның орысшасы болса қазақшаға аудару деген
оны ешкім оқымайды бірақ қазақшасын
сондықтан аударма жағы бізде шамалы құнсызданып кетті негізі
ы егер о баста бізде қазақ тілін кең қолданатын бір сондай тіл болса енді бізде қазақ тіліндегі аудармалар әлдеқайда сапалырақ болар еді деп ойлаймын
ыыы себебі ну қазір ыыы әлі күнге дейін бар ғой кеңсенің жаңағы нелері құжаттары орыс тілінде әлі күнге дейін орыс тілінде
қазақ тілін істесе істейді істемесе ыыы істемейді істеген күннің өзіне қазақ тілінде көп оқи да бермейді оны
ыыы сондықтан егер сұраныс болса көбірек пайдаланылатын болса әрине сапасы жақсарар еді
құнсызданып кетті деп жатырмын аударма саласы себебі ыыы жаңағыдай талап болмағандықтан ешқандай қазақ тілі әйтеуір болу керек дегендіктен әркім әртүрлі шамасы келгенше аудара береді
мысалы жаңадан баставатқан аудармашылар бес жүз теңге деген сияқты
әрине олардан да сұраныс болады
себебі жаңағыдай ыыы тек әйтеуір қазақ тілде болсын деген компаниялар олар бес жүз теңгенің алақайлап алады бес жүз теңгенің аудармаларын
а егер ммм ыыы өзінің өніміне жақсы қарайтын компания болса әрине ол ы өзінің бір командасын құрады одан кейін оны тексертеді ы сырттан жаңағы адамдар алдыртады
ол жерде ы аударма сапасы жер мен көктей жаңағы бастапқы аудармашы бастапқы бес жүз теңгелік аудармаға қарағанда
сондықтан осыған да назар аударылу керек
ол жерде ешкім ешкімді тексермейді
әйтеуір кетіватады аудармалар ол бір жерде архивте просто жатады ы ешкімге былай қарасаңыз қажеті жоқ
бұл жерде мемлекет өз тарапынан жаңағы ыыы ісін істеді деп ойлаймын
өйткені барлық жаңағы өнімдер бізде келетін өнімдердің барлығы қазақ тіліне аударылып жатыр ғой қазақ тіліне аударылу керек деген талап бар
сол талапты ыыы шын айта формалды заң жүзінде ғана орындалып жатыр себебі біз ыыы пайдаланушы ретінде біз қазақ тілін қолданбаймыз бірден жаңағы орыс тілдегі нұсқауына қараймыз қазақ тіліне қарамаймыз
өйткені орыс тілінде әрине бәрімізге ыңғайлы дейді
м банкоматты ашып қарағанда да қандай да бір м даже телефонда қолданбалардың өзі қазақша нұсқасы болса да бәріміз де көбіміз де бәріміз емес ы орыс тілінде нұсқалар жүреді иә
өзіміз соған үйреніп қалғанбыз
бірақ өзіміз сұраныс тудырмай отырып жаңағыдай талап етеміз
тіпті құжат жасаған кезде де біз орысшасына жөнеліп кетеміз
мысалы тіпті м ыыы жұмыстан справка алғанда да орысша кетіп жатады иә барлығы хотя бүкіл компанияның бәрі қазақша сөйлейтін қазақша білетін адамдар
тапсыратын жеріміз де қазақша алып тұр бірақ бәрібір адамдардың бәрі орысшасына қарай жүгіріп кетеді
ііі келісімшарт жасағанда да соңында біз аударма ыыы осы уақытқа дейінгі енді аударып жүргенде мен байқағаным
барлық оригиналы орысша болады да сосын құжат та жаңағы қазақшаға аударылады жаңағы заң үшін заңды орындау үшін қазақша аударылады бірақ соңында жазылып кетеді
егер бұл қазақша мен орыс тілдерінде бір қандай да бір қайшылық болса онда орыс тіліне орыс тіліндегі нұсқа басым күшке ие деген ы бірден жаңағы ремаркасы тұрады ы ескерту
оның өзінен ақ өзіміздің тілімізге деген ы қалай өзіміздің қарым қатынасымыз ғой өзіміз тіл қаншалықты пайдаланатынымыздың көрсеткіші осы
ы сондықтан барынша қазақ тілін көбірек пайдалансақ аудармамыз сол жағы тура пропорционалды түрде жақсарады деп ойлаймын
ы сонымен жаңағы түс қайта ірі жобаларым басталады ірі жобалардың қиындығы әртүрлі
кейбірде мысалы біз тек қана і тілдердің атауларын аударуымыз мүмкін кейде жай ғана бір ы суреттердің атауларын атауымыз мүмкін
мысалы сіз гуглда қандай да бір сурет тұрса соның сипаттамасын аудару
ы ол жерде бір ы өте сирек кездесітін бір жануардың аты болуы мүмкін ы немесе бір тіпті де микробтың да атауы да кетуі мүмкін де
оның бәрін сіз гуглдан қарап оның бәрін тексеріп отыруыңыз мүмкін
сондықтан ыыы ол сіздің уақытыңызға қарай
мысалы мен ашып жаңағыдай екі мыңдай бір мың сөздей бір қиындау келген сөздер болса жаңағы түрлі зат і
интернетте мысалы кейде ыыы жаңа айтып едім ғой суреттердің сипаттамасы келіп қалыватса онда мен түнге дейін отырып қаламын соларды тексерумен өйткені өте көп уақыт алады
сіз мың мың терминді алып әрқайсын тексеріп отыруға мысалы түннің бір уақыты болып қалуы мүмкін
а кейде оңай нәрселер болады
ыыы мысалы тек қана м қалай десем болады мысалы ютуб сияқты каналдың ютуб сияқты жаңағы қолданбаның сайттың аудармасын алсақ өте оңай ол жобалар әлдеқайда оңай жоба деп айта аламын
сондықтан менің осы үйге қай кезде қайтатыным сол жобаға байланысты көбінесе
өйткені жаңа айтқандай талап күшті болғандықтан ы мен сағат неше болса да әйтеуір шамам келгенше сапасын жақсы қылып ыыы істеуге тырысамын барымша
ыыы былай ғой мысалы сіз бір жерде құжат қабылдайтын жұмыста істесеңіз мысалы сіз кешкі алтыда болды сіз ешқандай құжат қабылдамаймын болды кеттім деп кетіп қала аласыз да
ал аудармада егер сіз қалай бір қиындау жоба келіп қалды деңіз жоқ мен алты болды деп кетіп қалсаңыз ыыы ол кішкене сапасына не кері әсерін тигізіп қалуы мүмкін
сондықтан арасында болады енді жаңағыдай ұзақ уақыт отырып қалу деген болады
осы аударма жұмысының қиындығы осында деп санаймын
яғни сіз әрбір мысалы сізге бір мәтінді берілді ме сіз әрбір әріпін оқып шығып оны аударып жаңағы қолмен мимен жұмыс істеп барлығын м қалай десем болады мандай теріңізбен өтеп шығасыз
оның үстіне сіз сапалы аудармалар жасауға тырысатын болсаңыз ы сіздің еңбегіңіз толықтай сіңеді
мені бір қынжылтатын нәрсе аудармашылардың жұмысы бізде негізі онша бағаланбайды жалпы
бізде ғана емес жалпы онша бағалана бермейді мен аудармашылар туралы бір ыыы жаңағы і естеліктер бір оқыған болатынмын
сол кезде де айтылады аудармашы бір әйтеуір ыыы мысалы кеңестік кезден қалып қойған дейді де ол да
үлкен жаңағы шенеуніктер отырады анау қасында соның сөзін қайталап әйтеуір қасында жүретін адам деген сияқты бір ой қалыптасып та қалған
сосын оған оңай ананың айтқанын қайталап айтып берген сияқты
шынтуайтында мысалы адамның сөзін аударудың өзі өте қиын нәрсе
сіз бірден жаңағыдай ы миыңыз барынша синхронды жұмыс істеп тұру керек барынша жылдам жұмыс істеу керек
ойланып жаңағыдай толғанып сөз ойлап ондай болмау керек
ыыы ұтымды жаңағы жақсы ы сөйлеу жақсы жаңағы ұтымды конструкция дейміз сөйлеміңізді құру деген ы сонда соған қабілетті болуыңыз керек
ол алдын ала дайындалған мүмкін ол баяндамасын осы уақыттан жүз рет оқыған шығар оған әрине бәрі жаттанды
а ол бір елге келгеннен кейін әрине аудармашы іздей бастайды
аудармашыға кейде бір қысқа уақыт қысқа мерзім беріп қалу мүмкін
мысалы мынадай шамада болады ал мына мынадай сайты бар сайтында осындай осындай сөздер деген сияқты сондай осындай тақырып болады деген сияқты бір бере салады
і аудармашы соны ілесіп үлгеру керек
яғни ана кісі мысалы баяндамашы өзінің ы жаттанды өзінің әдемі сөздерін құрып айтып жатады ғой ы аудармашы содан қалыспау керек
себебі ы жаңағы соған қатысқан адамдар кейбіреулер аудармашыға ренжіп жатады
ммм жаңағы дұрыс болмады ыыы ілесе алмай қалды бірдеңе деп кейбір сөзді көп сөз айтты аудармашы аз сөз айтты деген сияқты
оның әр жағында ы көп нәрселер көп мәселелер жатуы мүмкін
аудармашыға кейде дайындыққа уақыт берілмейді себебі атүсті қараушылық бар жаңағыдай ой аудармашының жұмысы тып тыныш ы
ы ол деген ауызша аудармашылар
жазбаша аудармашылардың жұмыстары одан да қиын
ы ауызша аудармашының ы жаңағы сөзге шешендік болса ол кейбір ы уақыттарда оны құтқаруы мүмкін
а жазбаша аудармашы ондай ы ондай жаңағы привилегия артықшылығы жоқ
жазбаша аударма ол барынша идеал болу керек иә
ыыы осы жерді айтып өтейін
көбісі айтады о жұмыстарын рақат тып тыныш жып жылы жерде отырып жаңағы компьютермен әйтеуір сырттарына елестейді бүйтіп компьютерде бірдеңе басып отырған адам
а шынтуайтында келгенде сіз ыыы миыңыз енді жүз процент жұмыс істеу керек ол жерде жаңағы ммм аударманың дәлдігіне жауап бересіз
одан кейін ы құдай сақтасын ішінде бір қате кетіп қалыватса ы ол бір маңызды құжат болса ол ертең үлкен дау болып қайтып келуі мүмкін
бұл жерде сіздің сондықтан бір жауапкершілігіңіз де бар өзінің компанияңыздың атына үлкен айыппұл да салуы мүмкін мысалы ыыы түрлі жағдайлар болып жатады ғой
сондықтан аудармашының жұмысы өте жауапты
сосын жаңағы бағана айтып өттім ы кез келген адам м тіл білетін адамның барлығы аудармашы емес
ы аудармашыларға кейде келіп қалып жатады кездейсоқ келіп қалып жатады
мысалы біледі мына бір танысым бар еді давай алып осыны істетіп көрейік дейді істей алмайды
ну көп жағдайлар болды бірнеше күн істеген апта ай істегендер болды
ыыы істей алмайды өйткені адамның әр адамның өзінің қабілеті бар ғой
тіл білген ол сізге ыыы ешқандай да гарантия бермейді сіз осы салада жұмыс істеуіңізге
сізде ыыы сөйлемді ыыы барынша табиғи беруге сондай бір қабілетіңіз болу керек
ыыы қабілет болған бір
екіншіден сізді ұқыптылық керек жаңағы қате жасамай аударуға әсіресе мағынасын беруге
ы үшіншіден сізде бір ыждағаттылық болу керек
ыыы ыждағаттылық дегеніміз сіз ы сізге жүз беттік жоба берілсе сіз оны мойныңызға алып аяқтап дұрыстап тапсыруға ы барынша күш қайратыңыз керек
ол жүз бет кейде бір айға беріледі кейде ыыы ну әрине аудармашының өзінің несі бар жаңағы қалай десем болады ыыы таңдауы бар иә
сізге жүз бетті кейде он күнге берсе ыыы ол кейде үлгере алмай қалып жатады
ы м аудармашы ойлады жарайды он күнде мен жүз бетті күніне он бет он ақ бет қой деп
бірақ сол соны істеп жатқан кезде бір қандай да бір оқыс жағдай болып қалады
ну еее ең бір ыыы оптимистік жағдай бір ммм ауылдан қонақтар келіп қалды дейік иә мысалы
олар келді қаланы көрсетті мәз болды үйлеріне кетті
бірақ ары қарай аудармашы түнімен істеу керек
өйткені ол сол жұмысты мойнына алған
ешқандай да бір бұл жерде бір скидка жасалмайды
ыыы ой бірдеңе қылып бүйтіп тапсыра саламын айта саламын деп ондай нәрсе емес ешқандай да
әрбір сөйлемді қалдырмай отырып аудару керек
өйткені көп ммм жаңағы кейде бір даулы жағдайлар байқап қалдым мысалы болды тәжірибемде мысалы
ыыы мен енді ондай сөйлемді тастап кетіп ондай аударма жасап көрген емеспін
ыыы бірақ жаңағы болып жатты кейбір аудармашыларға жаңағы шағымдар түсіватады
мысалы қалып қойған мына жері мына жері дұрыс емес деген сияқты
кейбіреулер жаңағы мағынасына қарап аудардым дейді де ы бірақ ы тапсырыс берушінің талабы бойынша әрбір сөз аударылуы керек болатын жағдайлар болады
сондықтан ыыы мүлдем атүсті қарайтын нәрсе емес
ы сосын бұл жерде ешқандай сізге тамыр таныстық жаңа айтып өттім ғой бір ай жұмыс істеп шығып кететін аудармашылар бар тамыр таныстықпен келіп қалғандар
ешқандай да ыыы тамыр таныстық ешқандай диплом ол сізге бір не ыыы осы салада тұрақтап қалуға кепілдік бола алмайды
ы жаңағы атап өткен ы білім керек ы қабілет керек сосын барып ыждағаттылық керек
осылардың біреуі болмаса ыыы осы қасиеттердің біреуі жетіспесе ы бұл салада жұмыс істеу қиын
ы барлық тыңдап отырған барлық ы жаңа аудармашылар келісетін шығар
ы сосын үшінші мәселе жаңа айтып отырмын ғой дедлайн деген сізге он күнде берді ме сіз оны тапсыру керексіз
ешқандай да кері шегеру жоқ
ыыы сосын сапасын нашар тапсыру деген жоқ
сіз түнімен отырасыз ба күнімен отырасыз ба сіз оны алғаннан кейін өз жауапкершілігіңізге алғаннан кейін сіз ешқандай бір жалтақтау немесе бір ыыы нету деген болмау керек жаңағы тапсырмай кету
ы енді жаңа дедлайн деп айтыватырмын түсінбейтін адам болып қалса айтып өтейік
бұл мерзім яғни тапсырылатын мерзім
сізге үш күнге берді ме үш күннен кейін сіздің дедлайныңыз уақыты келді деген сөз
ыыы бұл өте маңызды нәрсе негізі өйткені жаңа айтылған ы ы жаңа аударма жұмысы бір психологиялық жүктеме негізі
миыңыз жұмыс істегенімен қоса жаңағы психологиялық жүктеме болып тұрады
өйткені сіз біліп тұрасыз үш күннен кейін үш күннің ішінде осыншама жаңағы ыыы жүктемені аударманы бітіріп шығуыңыз керек
қандай да бір жаңа оқыс жағдайлар болып қалады деватырмын ғой түрлі оған қарамайды
і сіз қалай да бітіруіңіз керек қалай да
ыыы ешқандай ауырып қалдым немесе там қонақ келіп қалды м бір жаққа кетіп қалайын деген сияқты ешқандай болмау керек
өзім де мысалы мен бір саяхатқа шықпай қалдым
бұл ең бір жаңа жеңіл нәрсе жеңіл нәрсе деп айта аламын
ыыы мысалы астанаға ма иә астана қаласына мысалы алматыдан бір рет қыздар шығамыз деп ы бірақ маған бір өте бір қиын тапсырма берілді мен соны деген ы істеп шықтым
негізі басында о басында айтылған болатын сегіз сағаттық жұмыс деп а мен ашып қарасам ол бір сегіз сағаттық емес бір қырық сағаттай уақыт керек екен
сондықтан мен бірінші майдың демалысында үш күн жұмыста отырым істеп шықтым
негізі істемеуге де ы нем ну құқығым бар шығар деп ойлаймын ол кезде бірақ ы бір сондай жауапкершілік сезініп қалдым ба әйтеуір
сол саяхатынан бас тартып ыыы жаңағы жұмыста үш күн бойы жаңағы сенбі жексенбі және бірінші майдың демалысын да өткіздім
менің бұл бір жеңіл құрбандығым деп айтсам болады жай ғана саяхат
а бұл жұмысты істеу барысында ы денсаулығынан құртып алған жағдайлар болды ыыы өмірін сарп еткен жағдайлар болды тіпті
шын айтайын бірнеше мысал бар
өзімде де болды
жүрегіме үлкен күш түсіп сосын біраз уақыт жұмыс істемеген кездерім болды
ыыы жаңағыдай бірнеше күн қатарынан дедлайн үшін үлгеремін деп істеп отырып отырып ы кофе ішесің түрлі энергетиктар ішесің деген сияқты
ы сондықтан ы денсаулыққа орасан зор ы зиян келеді
сондықтан мен қазіргі кезде азайтқаным сол себепті бір жағынан
ы жаңағы мысалдардың ішінде қайғылы жағдайлар да болды
бір аудармашы ағамыз өте өте ұқыпты кісі болатын жұмысына
ағылшын тілін өз бетінше үйреніп алған сондай тиянақты аудармашы кісі болатын ыыы
сол жаңағы дедлайн үшін м бірнеше күн қатарынан жұмыс істеген ы бауырының ауыруына қарамастан
ыыы сөйтіп жаңағы бірнеше күн істеп содан кейін қайтыс болған екен
ыыы өйткені ол жұмысына берілген жаңағы жұмысының алдында сондай жауапкершілік қой
ы егер ыыы мұндай жауапкершілік болмағанда ол кісі арамызда жүрер ме еді деп ойлаймын
бірақ жаңа аудармашының сондай бір ы қолыңды аяғыңды байлап матап тастайды жаңағы дедлайн деген нәрсе
сондықтан кейбір нәрселерді иә құрбан етесің
ы одан кейін тағы да көп жағдайлар болды
өзімнің таныс аудармашылардың ішінде ы жүрегіне күш түскен жағдайлар болды
ы одан кейін жүйкесіне ммм жүк болып жаңағыдай тоже ауруханаға түскен жағдайлар болды
ы сондықтан ең бір жүйкені жұқартатын ы жаңағы сала жаңағы мамандықтардың бірі деп санаймын мен өзім
өте қиын
енді бір қызық енді қызық дей кетсем енді ыңғайсыздау болатын шығар
жаңағы өзімнің басқа тағы да бір аудармашы ағам бар
ммм өте жауапкершілігімен өте жақсы кісі
ол өзіне негізі қалай десем болады жауапкершілігі мықтылығы сондай ол бір әлгі ақша қуып дегендей бір қалай солай істеп ондай бір үлкен көлем алып ешқашан олай істемейді
бірақ ол берген жұмысын бәрін тиянақты уақытында істеп шығады
ы сол кісі ыыы тоже жаңағы жұмысын істеп жүрген үйінде бір асқазанының ауырып жүргені сияқты болған сөйтсе асқазан емес ол жүрегі екен бірақ оны білмеген ғой
сосын жаңағы бір күні тағы қатты ауырып қалатын көрінеді
сосын және шақырып жаңа больницаға барып ауруханаға баратын көрінеді
сол себебі жаңағы ы дәрігер айтса мен қазір күлкім келеді енді әрине бірақ айтқан ғой енді сіздің жүрегіңіз ауырады екен
болмайды бүгіннен қалдырмай жаңағы срочно сізге ы аурухана ыыы ота жасату керек десе анау кісі барып бір проектім бар еді ертең жасауға болмайды ма
дәрігер жоқ болмайды сізге деп қайдағы проект жұмысты қойыңыз деп айтатын ы деп айтып ақыры сол ота жасалды дейді
қазір бізге анекдот сияқты
ммм қайта қайта ы жаңа денсаулығын сұрап тұрамыз
қазір ол көбіне үйден бір жақсысы біздің компанияда сондай еркіндік берілген
кейде аптаның үш күнінде мен ыыы жұмысқа бармай үйден істей аламын
көбісі мені фрилансер деп санайды негізі
ыыы фрилансер емеспін мен нағыз офистің қызметкерімін
ыыы жай ғана жаңағыдай мүмкіндіктер беріп тұрады ыыы екі апта кейде үш аптаға мысалы ы қашықтан жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі
сондай кездерде мысалы үйіме барып тұрамын оралға
ыыы ал отпускымды мен мысалы басқа жақтарға баруға мысалы немесе ну жайлы өткізуге тырысамын барынша сондықтан мені көбісі жаңағы фрилансер деп ойлап қалып жатады
ы бұл енді аудармашы жұмысының бір жақсы жағы
фрилансерлер мысалы егер ыыы интернетке байланыс мүмкіндігі болса кез келген әлемнің кез келген жерінен отырып жаңағы онлайн жұмыс істеуге мүмкіндігі бар
жаңағы қазір бір сондай мейнстрим сияқты болып кетті ғой осы нелерде инстаграмды ашсаңыз жаңа түрлі адамдар мен фрилансермін деп мәз болып жаңа мен офисты тастадым деп і өзінің суреттерін қойып отырады
сол көп кездесетін мамандықтардың ішінде жаңағы аудармашылар олар ы сосын эсэмэм және кейбір айтишниктер де бар сияқты
ну көбісі әлі аудармашылар сияқты солардың байқағаным
ыыы әрине болады бірақ жаңа айтқандай ы ол үшін жұмысыңыз сәл жеңілдей болу керек
сіз ойлап қалмаңыз рақаттанып там теңіздің жағасында отырып коктейльді бүйтіп сораптап отырып күшті аударма жасай аламын деп
оған да біраз ы уақыт бөлу керек
мүмкін теңізге күніне бір екі рет екі сағатқа ғана шыға алатын шығарсыз
қалған кезіңізде жұмыс істейсіз
ну кешке енді жұмысымнан шыққаннан кейін жаңа айттым әр түрлі уақытта шыға беремін
ы жаңағы бір қиыны аудармашының миы жұмысында қалып қоятын сияқты ма өзінің бір жаңағы м автоматом жаңағы миы әлі солай жұмыс істеп тұра береді тоже жұмыстағыдай
көшеде көрген нәрселерді көрсең де жаңағы автоматом бәрі бүйтіп аударылып жаңағы немесе аудармасына мән беріп сондай болып жатады
сосын проектілерін күні бойы сіз компьютерге қарап бір мәтінді қарап отырсаңыз ол сіздің миыңызда қалып қояды солай бір қиыны
сосын оны кейде даже түсіңізде де көруіңіз мүмкін
вот сондай жаңағы миыңыз барынша сол жұмысқа беріліп кетеді ғой
ыыы сондықтан ы демалысты барынша кішкене ы сапалырақ өткізуге тырысу керек
ы спорт болса тіпті жақсы мен бірақ спортқа көп көңіл бөлемін деп айта алмаймын но мен жаяу жүруге тырысамын көбірек
ы кеңсе мен екі ортада үйімнің екі ортасында мен жарты сағаттан жаяу жүремін таңертең және кешке
көп жағдайда жаяу жүруге тырысамын
ы сосын жаңағы жайлы бір кейде музыка тыңдауға тырысамын
солай өзімді жаңағы тыныштандырамын ойымды басқаға бөлуге тырысамын
ы үйге келгеннен кейін кино көруім мүмкін мысалы жақсы болса
ы бұрында былай ойлайтынмын көркем жаңағы бір кітаптар оқуға тырысатынмын да ыыы бірақ
егер жұмысым тым ауырлап кетсе мен жеңіл кітап оқи саламын әдейі чтобы менің миым демалу үшін жай демалу үшін
тіпті позитивная психология болса да оқи саламын
өйткені ананы оқығанда ыыы мысалы правдина сияқты иә мысалы ыыы былай қарасаңыз ішінде ештеңе жоқ қой негізі
просто оқығанда жаңа миыңыз тынышталып жақсарып қаласыз
ы сол жағынан ғана көмектес алады деп айта аламын
ы кино көргенде де ыыы ауыр мен мысалы ужас сондайларды көрмеймін ондай хоррор киноларды көрмеймін
енді екінші мәселе кинотеатрлар
ы кинотеатрға барғанда субтитрлар қазір шығып жатыр ғой қазақша ы оқып кететінім бар
бірақ анау субтитрлерге қарап отырып мынау былай деп айтты мынау былай деп аударыпты ғой деп жаңағы аудармасына мән беріп отырамын мен субтитрлардың
ыыы осы подкастты жазуға келіскен себебім мен бір аудармашының жұмысын айтып бір шағымданып немесе басқаларға алдында бір беделін асырып басқаларды бір кемсіту емес әрине
ы менің айтайын дегенім аудармашының жұмысы м кейбір адамдар ойлағаннан қиынырақ
ыыы олар мен үшін бір андай айтады ғой серый кардиналдар дейді ғой көзге көрінбейтін адамдар
мысалы сіз бір фильм көрсеңіз сіз ешқашан мына фильмнің аудармасы жақсы жасалған екен деп ойлана алмайсыз
бірақ ол шынында голливудтан шыққан фильм иә
ы ал оны сізге сіздің мәдениетіңізге үйлестіріп сіз сөйлейтін жаргондармен сіз сөйлейтін бір ы қандай да бір тіркестермен жаңағы әдемілеп үйлестіріп беретін ол біріншіден аудармашылар ғой
аудармашының жұмысын сіз күнделікті тұрмыста ы күнде пайдаланып жатырсыз
оның үстіне ы біз жаңағы ағылшын тілді мемлекет емеспіз ғой біз керісінше тұтынушылармыз
сондықтан ыыы фильмдерден әндерден болсын ну әндерді әрине аудара бермейміз
фильмдерден бастап ы күнделікті пайдаланып жатқан жаңағы шәйнегіңізге дейін ол аударылған нәрсе
ол аударылмаса сіз оны түсінбейтін де едіңіз
жаңағы ыыы сөз бар жаңағы екі тіл білетін адам ы екі адамға татиды деген сөз бар
яғни ыыы екі аудармашы дегеніміз бұл екі мәдениетті екі ыыы деңгейі мысалы екі елдің деңгейі екі түрлі болуы мүмкін ғой
бірақ ана дамушы елге дамыған елдің бір технологиясын алып келуші де ы ол елдің жаңағы шыққан жаңалығын алып келуші де осы аудармашылар
ы сондықтан ы айналаңыздағы нәрсенің барлығы оның үстінде қазақстанда деп айтсақ ы аудармашылардың арқасында жүріп жатыр деп айтып қояйын
біреуге бір ақыл айтайын деген сияқты ойым болған жоқ
бірақ жаңағы аудармашы саласына келетін ы келуді ойлайтын жаңа адамдар болса жаңа айтқан сөздерімді қаперіне алар деген ойдамын
ы егер ыыы аудармашылар туралы бұрында ойыңыз басқаша болса немесе сіз оны жаңағы гугл переводчик сияқты
бір жансыз нәрсе сияқты бір елестеткен болсаңыз ыыы осы подкасттағы сөздерім арқылы мүмкін сіздің пікіріңіз оң жаққа қарай өзгерген шығар
және бір сондай енді аудармашы көрсеңіз кішкене мейірлене қарайтын шығарсыз деген ойдамын рахмет